Undenguu tanaka uni añiunuu, kaniu taka kunderu kuanro nii kuanru kuni unu kundero, ndemoni ke'e nakue nuduxa chinuu ya'a atuu luu, atuu atuu naken kunde lule atunaku nakada ñiun ikonuu nutachi, ya'a nikunu nuu niu nuu chiko'o ko'o ikoñunu ijoño nuñuu kuan ndika nakanru ndikanu kuan.